Furu furu a sunu nɛ ni we nia ba nicoza ma'o a wira a wira bera cruru sirtu han twa ba ciza ba uwa a bun yɛrɛ cruru we jɛrani a ɲana mi ma'o ni we wira ni we wira twa a bun a ni ma'o han twa mi beni ho dan wa dirɛti dɛ ho <hesitation> hanu'a tu'a yi yo mi ma ɲu'i amu wusu we anina o han hanu'a so wa mu beso we be ubiɛn o ma lɛ han yirawe a mu twa awe cɛ a cɛnu wesin